Ny fomba handrahona sakafo mangatsiaka amin'ny micro ondes: sokafana ny micro ondes, de ampidirina ao ilay sakafo. Miaraka amin'ny lovia efa natokana ho an'ny micro ondes. De idina ilay micro ondes. Misy bokotra afaka tsindrina hoe firy minitra no atao ao ilay sakafo. Dia rehefa tapitra izay de mipika ho azy ny micro ondes. De afaka esorina tao ny sakafo avy eo.